अगर समुद्र दुनिया म कब्जा कर लही मानकी अगर जमीन के ऊपर पानी आ जाए त ऐसा हो सकत हे। अगर समुद्र अपन आपा खो दे लेकिन ऐसन कभी होए न।